Ny amiko manokany aloha ny toetra f- tokony ho fantatsy amin'olo iraiky alohan'ny hanambaliana azy de voalohany moa ny toetrany, de gny mombamomba azy ohatsy hoe manao akôry ray aman-drenin'ty ôlo ty? Manao akôry gny asany?